कुकुर आफ्ना मालिककी लेखा बफादार हुनान भुण्या त हमारा गौघरको कहावत छ । तबलै कुकुर मालिकै चिन्नान, मायालै गद्दान, चिन्यापाछा फरक खालको आवाज लै दिनान, नजिकै आइबटि बस्सान, काइ ग्याबटि पाछा लाग्दान, नचिन्या मान्सुनले के गद्दु खोज्याबटे रिसानन ।